Bines akana kun tutun ininii buke ten jal won ak ura qabaa dub sagale isa won ak lafeni fute rawotet ach kasit doffete akan ufkaskete dubatan mali bonafa wakati bona won akana tan ishi sagale kan malkan dete yani ufkasa fute hoishin sagale qabat malkan ufkasa fute nyati alalfa ak lawoni alal ufkasa kete dub alal kan nayatii mara guda.